أول خدمة خدمتها كانت في الترجمة والتفريغ، أيوا عجبتني على خاطر <hesitation> عاونتني مهاراتي اللغوية، ونزيد الثقة في روحي <hesitation> ونحب اكثر حاجة <hesitation> الحاجة اللي نشتغلها حب ما تعمل أنا حبيت الشغل اللي أنا اللي أنا عملته.